oyi minian a zunbe ho dimiɲan we ara han livrera nɛ semu babɛro livrera wian dɛ livrera nɛse matete we ara han abe zun o ba wero connaissance han mi livre han curulu min ji film dɛ